أول شي أبحث عن أنشطة ،أو مجموعات تناسب إهتماماتي مثل الرياظة، أو الفنون ،كمان استخدم وسائل التواصل الإجتماعي للانضمام لمجموعات محلية، وأحاول أتعرف على الجيران ،وأشارك في الفعاليات المحلية، وبالأخير أكون منفتحة ،وودودة ، يعني أكون لطيفة عشان أقدر أكون صداقات جديدة.